Fampiasan'ny voromahery irony <hesitation> hohony iny ataontsika ohatsy reila, lafa misy fotoa zany izy mangalatsy <hesitation> mamono voro, amin'igny zany afaky manday voro io hohony igny mba tsy ho latsaka ambany in- igny vorona andesiny igny na karazan-biby maro karazany.